بصراحة الاثنين حلوين الطيران والاختفاء بس الاختفاء احلى بكثيغ طابع هو انو بعدك على الارض واطيق تفوت على اماكن انو محد يسمحلك الدخول بيا واطيق تعغف كثيغ شغلات عن كثيغ اشخاص طابع انو انت تختفي وهما موجودين ويحكون عليك او يحكون على اي بشر يخصك فالختفاء احسن.